כ'האב ליב צו לע- נעמען לאנגע וואנעס, <hesitation> ליגן אין די וואנע, אין הייסע וואנעס, און אדער הערן מיוזיק אדער ליינען אדער פלעין ליגן און זיך אפרוהען אין די וואנע. <hesitation> נאכדעם האב איך ליב צו טרינקען אדער ווארעמע אדער קאלטע מילעך אדער טשאקלאד מילעך